Ny legioma rehetra rehetra izany tsy mitovy e. <hesitation> Misy an, afaka tahirizina elaela an, dia misy ny ny vetivety dia simba. Ny afaka tahirizina elaela ohatra hoe ny tongolo, na ny karaoty ohatra. Fa ny tsy dia afaka taz- tahirizina izao an, ny toy ny olatra, na ny <hesitation> epinara. Ireny izao an f- tonga dia anisan'ilay hoe vetivety dia simba.